Eo amin'ny adiny enina isan-kerinandro eo izany no atokako ivezivezena, ny alatsinainy hatramin'ny zoma mandany adiny iray eo satria mandeha mianatra, ny sabotsy kosa aho tsy mandeha mivezivezy, ny lahady kosa mandeha mivavaka eo amin'ny adiny iray eo koa.